Ny kafe ny ahy no tiako kokoa ny misotro azy noho ny dite. Ny antony dia ny kafe an, mampavitrivitrika vatana dia mampanaitaitra saina, dia ahafahana <hesitation> manatontosa ny <hesitation> asa aman'andraikitra izay atao. Fa ny dite an, ohatran'ny milamindamina kokoa, ohatran'ny modamodaka be rehefa misotro dite. Ary ny ahy ny ten ankafiziko dia ny kafe noara.